O bəi mɔ we mə nyim nu nyuwa ləma le ta yi kwamigən nyuwa ləma lei <hesitation> mɔ nyo a mɔ nyuwa nyuwa ləmai mi mɔ yəlam nəsurunne a mɔ jwiyo twami you jwiyo le a mɔ ma gəlai maale <hesitation> anyi gɔ dumɔ digi we ja jwiyoi we ja jwiyoi twamtəni na bə woi na nya mi muna twami na yilam nə yuwai galana tan a mu a mɔ nya mi mɔnən twami a yilam nə yuwai galana tan a mɔ mɔjwiyo twamlei mɔ nyuwa ləmagə le we mɔ ga ga ganne a mɔ jwiyo twam lei, a mɔ maa wei be ta jugɔ gwang gwang, a mɔ miyo jəli miyo le ta a bum ka kule kul nan ku kuli galanwo, sa juni mɔ nyuwa ləma lei, na mɔ jwiyo yui yuu gə wo keməna lara a mɔ jwiyo dwami dwamɔ wo kaməna lara a mɔ jwiyo wasinɔ dwamɔ wasinɔ wo kaməna lara a mɔ jwiyo <hesitation> julu julu wo na mugɔ yuu gəgəm yugɔ ka yo, a mɔ jwiyo <hesitation> tiyantən sən tuu sən miyo lei tiyan tənə mitə nəl kemun ne a nəmɔ mɔ kwal tiyantəni ɔ tiya nasana mɔ kwal kwal tiya swang. kanga məsuwan ne nəngɔ nəngɔ ju mɔ nyuwa ləma le nəngɔni na minyi na muyimi mɔ yilam nə suruni galan na tan a ten mam tə you miyo le miyole mu yəlam nə suruni galana tan na mu ten mam tə yole miyole a mɔ ten we mɔ miyole a tiya mɔ tuu le tuu miyole a mu jwiyo jam mu miyole miyo dwam wo mɔ miyo miyo a muyim mɔ nəsuruni mwe mɔn mɔ a mɔ jelkul yəlam nə telkwil mu yo kuli a mushi lani tamunta nam ga ga galano wo təgən ləmgɔ wo <hesitation> gə nanyo bwe dadiya suwa bo gə ya yim bwedadiya mɔ nəsuruni an mɔ bwe bəli mi nuni mi jwiyo misə mɔma juni mɔ nyuwa ləma le nəni be nyuwa ləma mɔ an yi nə kwani galana tan be ka maləmle kata belle dou bule go sum bwa dwang dəla bumnyo you lɔ munɔ nən burin mu jel mu nyim nɔɔtəmə gəle beti gəlɔ gəle tangən bəna ja kənki be kaməno ya a lɔ buge mə nɔɔ bugə mə le sul mɔ tuwo ji bo tuwoi be dən nəbo nəji jəjalən a mugɔ lɔng nyuwa ləma a mugɔ lɔng mɔno juwanɔ wai mɔ kuli munɔ yal le an jeli munyimbɔ ju kena kake bwila bula mɔ kuu kul kage nɔɔlamɔ kuu kul ka be nya a dəg kangə jəl, səgan munɔ a mi nya mwanneyo you ya dəg dəg kang janga gə nyo nəngɔ ju a yəlam buwabuwai mɔ biyo biyo sik fabi nən. a buwabuwai kaya gɔ mɔ gək gək, mɔ miyo miyo tən jəjalən nən a mugɔ lɔng a mi dwamɔ miwo mɔ suwa suwa dwamɔ nən mɔ suwa suwa jamɔ nən. suwa suwa jangafimənən kanga joul ni a bwila nyi duo yo, janga gə nəngɔ ju a bui nəngo le gɔ ba jim mi nəbɔ la gəle kənkɔ janga gə a labɔ da nəngɔ benən na nasanai yuwalei a mɔnən kaməni mimunən keməni kemən wo a lara nyo kənkɔ. you kənkɔ a bei a lara mi mu dwalle ten na yuwobɔ jangai a dəl mɔ yuwo bɔ yuwoi a lɔmɔi galana tan a dikulomɔ a be a dikulɔ nasanai na dikulɔm dadiyani a dadiyan, dikulom wabɨɨ a dikulom yilənni, an kalli bula mɔ ja ja kal swibɔ shibi we mu nəji lei. a mɔ jwiyo bɔ jami bugemo mu swi nə we? nəbɔ you ma maaji gəle yo nɔɔtəm mɔ biyojim biyo yuwal mɔ tenjim jingi gakəlanga be gwam ba yajim sija ja kəga nən kumɔ nəbəl a ja di gwami səja yila ja be lɔ <hesitation> nəbɔ yagə murka murka dəng təm kalɔ an you mə nyuwa ləmagə le a yilən mɔ nyuwa ləma dikulom dadiyabɔ a maa kanjəla bumma su kasəlag kasəlag mije fikotəmwo mə nyuwa ləmagənə le. a jəfulən dadiyabi mɔ kebɔ nə surin dadiyabɔ. win win beti kala kənki bwe dadiya a swibɔ jə guni dəl bwe dadiya gɔ swile gə ja kəka bwe dadiya swile gə maa juni ja jou dungɔno lei wo nəngɔ digɔ yilam dənglatəm kelɔ kambi wo ja dənglakale a kang butoji nəngɔ bə suwa jile ja bəla juniwo namu dəngla kele miso mu yuwa ləma le, mɔ mə swibɔ dəngli ju ma nyuwa ləma lei nə nyi nəɓɔ mɔ nən kiyo kel nən dəgdəgɨ mɔ a gani an yei bə gun bə ja kəka bə maa gani le an jəjalən mɔ boi mɔ nyuwa ləma dagəle nyo an jal bula mɔ minən kwami dwang minən kajəl woi kebɔ kajəi a maa bɔ <hesitation> nəngɔ kella yila kənko beti gə kiyo kella təbɔ netəlam jino, kambi yo yi tən suwa te bwe amɔ yi gɨɨ a la yala bwila la jə saanne gəm be la ba mɔ garjim gə we? nəngɔ ju bwile kənkɔ a təm lodiyai. kənko bə kela kwaama gɔle be ya kələm le a tungam ja feka an dɔ naa nuni minən bilənkeli a bumbo. <hesitation> bə kalajile betiyo ja tɨɨ kwannɔ ja mela nyiyo dadiyagɔ wu nya dadiya gɔ a lelam a ja ja suwa lei ja dou nyiyo fube gɔ ja dəgtəgo yaja suwa lei ja ɗɔ na nyiyo nasana gɔ ja dəgtəgɔ, an ja nyuwa nyiyo lboi dɔ ja dəgtəgɔ yaja nyuwa nyiyo yarba wai dɔ ja dəgtəgɔ labə yife jə feka nani ja be nyiyo. Wo mu bwesin wuni na mɔ bwen dadiya na suwan kelo na mɔ nyuwa nyuwa wo mi mɔ nyuwam tən kelni məsuwale yo, dəgəm kata bwala nu, bwala nu ni digi miwo So dadiyabo di gii mi ji nən bwala nu digɔ dadiya bɔ yimnyi wo mal belle gɔ ma nyuwa ləma le digɔ labenten bel kənkəni woa nɔɔtəm <hesitation> mali wo tɔma a yela kənko nasana benən təma ləmnyo tetəmi a suwa tətə mi nəkwanni gə təma la ləm kənkɔni la gɔ gəlɔ jɔ jung dwamɔ digi kɔ jə wou ji təlatəla kənko dwama a yəlam kemən nəngɔ nenəmi nɔgala gə we jamiya gə kemən wo la bo buga ba tim a lɔ bweyel gə la mu kal kaligɔ mu nyafe kənkɔ nəngɔ kelɔ kwamagɔ gɔ dəgi gɔ teni a bagəlang wuni bwe bagəlanyi mə jal wo nəngɔ mɔ be nyuwa ləma yiməle ko feyang nən na nyo. Gɔ jəl <hesitation> nyuwatəm ləma we mɔ suwale wu kənkɔ digɔ yelwo nəngə mə bei gɔ delən nyutwatɔn ləmawe musuwa lei kənko digɔ mə be fɔ nə naa befa galangi wu kəngɔ a nən youi nən niji kamən yo <hesitation> be tuwa kemən no wuni jəg naago yoi a den a benənmɔ na tuwa kemən duni wuni naagɔ naali adən a benəmo. Kankɔ ləmaga ləma su na minyi kan kwamani na mə youle nən naa na mə ləgabɔ lamtən galangi wo mbe kənkɔ mə yim fɔ a danigəm, we be nuga ji nyuwatəm ləma gɔ a lara digi yo dadiyabɔ mibən nən twam dəta na te ne, a nən you nuni minən kəmən ni kemən silən no mi woi you nago kwakwa a kul you nən kubɔ sola gəle wu kənko mə yim dəg kanjəl la bum nyo təma a yila mana nafi bwebaligi gɔ gə yimi gə təma yila te baji gɔ nafi nənɔ ba gɔ maa shitɔshitɔ nəngɔ bətəm kwabli a ma nafi a ma nafi a lob lobi nəbɔ ma nafi gɔ gəlala a ma nafi nəb nafi gɔ wo la bə suwa bənyo we a an dɔ ma nafi gɔ mən nyuwa ləma gənɔ le ju diyaba ye nən digi a jəna tali yiləmi ja mabka nə nafi gɔ nafi kigɔ wo nafi gɔ ja wanan benɔɔtəni wo nuni bali gə də kulle yo ja ga kuluno nafiga gəlala nən nyiyo dadiya ja jam mɔ we? bwi nəb ni a gə a yi digi Ja mabɔ bwilan kelwoiyo ja nyuwa lɔma an ma bwilan keli mwe mun wo mə yim mə mi kaajəl mə swibo duto mə yim sag sag <hesitation> ketəlami kənkɔ wo mə bəla mə bwekweli kwami winswar mən suwan mə we nən be nuga a gənanyi kelni jə benəngəni a bumasu. wuniyo an yila yamə kiyo jim kiyo dugalən jani fulun kelni gə jəsa kutəm mi lefɔ na mə bulale kena mə maa bwilangkelli kena nəl <hesitation> a benən kelmi wu ban nya kelni wo gɔ kelpe nəngɔ kel gɔ mən kiyole nən nyio dadiyai mə swibɔ kanəl ma swibɔ mimi a you wo <hesitation> gə nanyo na kwa ne a lɔ nəngɔ Timo woi mu sabo nyinongɔ wo nya nasana ga benin nyinɔ ngɔ kənkɔ mimgənɔ wo an taal a mwei <hesitation> yuwalɔ noitəma təlam nən kangən, digɔ miwo legɔ nyinon tənɔ wo le bwila wuni ma nəbə lei nyinɔngə a jək a bəlam betutugɔ betutugɔ ta bəsa yabɔ sa jəgtəm le təgən nəngɔ bəla twaləm təno wo ya ja kulo buligɔle ja ni beti nyinongo le nətəlam jino mi ja bwangtən ju ja suwai le. lo gə nanyo mə nyuwa lema le mɔ mugo lɔngɔ mə mən mɨɨ nyinon mə mɨɨ nyinongle mɨ nyinong dadiyanɔ wo, beti matikali mə ma tikaligɔ le dumɔ wo ja nungbənne bə ja kəka nən gɔ gə nanyo gɔ gə nanyo andii tini mə yela me yi lɔ a you ya fanə naa yama yo a lɔ bwiyel a yilai you gəla a gamtəba you yal fwalmi. you a lɔ tani tən you dəbər dəbər an su a lɔi kela dɨɨ.